Mor apane rangeen pankhon ka upayog mukhy roop se aakarshan aur prajanan vyavhar mai karto hain. Inakee rangeen pankhon ka mukhy uddesh saathi ko aakarshit karana aur apane prajaati mein majaboot cheen ka chayan karano hai. Mor ke rangeen pankho ka upyog prajanan va akarshan: Mor apne rangeen aur visaal pankho ka sanghathit rup se phelato hai. Taki mada mor akarshit kr sko. Jab mor pankh phelato hay. To vah unhen is prakar dikhato hai. Ki pankhon kee rangeen dhaariyaan aur aankhon jaisa paitarn dikhane lgto hay. <noise> yhah pankh mada mor ko mohit karane ke lie hote hain. Yah dikhaava maada ke lie yah sanket hoat hay. Ki nar mor svasth hai.